Hoi ani tongo ang no sakno kaham khe naikolna bagwi chesta khlai tongmani. Puila khe kwrak wngkha phiya tabuk ang belai kheno tongthok khlaio. Kaham tongmani ni kok simi ya abo ani bwkha no kwthar khlaina bagwi tei teibo phan gwnang wngna bagwi chubachu khlaio. Ang omo hai khe swnamna bagwui uansukya kho phiya tabuk ang nini kaham khai mani no naisingwui tongo. Nwng sapung khe tongna bagwi chesta khlaimani abo belai kheno uansukmani bakni simi ya bwkhani bwswk khe swlaimung tubuo. Nwng ano logi khwlaina muchung ano sai di kam khlaimani dolrok bai khe abo belai kheno khá torjak. Nwngkhe nwng tabuk jorao mungsa swk kwtal hamya hamya tongmung tubukha de.